Inson o'z hayotini hayvonlarni hayotidan ustun qo'yishi umm bu judayam qiyin savol. Chunki biz ham jonzodmiz va hayvonlarham jonzod hisoblanadi. Bu masalada bir nima deyishim juda ham qiyin.